ما احب موسيقى لا عصرية ولا قديمة. لانه تكون <hesitation> لانه في شرعنا صراحة هذا حرام. احنا ما نبي <hesitation> شيء يخالف الشرع. وفي افكار وفي تطرفات في الموسيقى ذي نعم. في تنوع في الانماط والايقاعات اللي انا ما بحب صراحة